L'as propi travaià trop ën cust ültim meis nuvember, vist ch'a utuber a piövìa, pödìe pa andé fe bosch, ënvece ades cuazi tüti i di pìe la resia, ël motosega, ël fusèt e cuntinue a fe bosch, caria 'na volta, caria ün'auta, caria due, caria tre, a la fin a la seira l'as ën bel mal dë schin-a, a t'lasa gnanca dörmi